qurtummin ak ishin wolin dubet, bisan kas wol borbade bere tokit wo jebite mal ishin wot biromtet beresuntii duumi ak ishin wolin dubet wolborbade bisan kas wo dabbamte bere bines dibin hinjir bere ishi challan wojebit bere taka namu hindibn bere akasi suunt wo jebitee akasin wolin dubetiey.